אֶלְרִיַּاضָה לִי כַּאנְחִס בְּרַאסִי עַנְדִי מְעַהָא בְּזַאף הִי כֻּرַת אֶלְקַדַּם, לְעַבְּתְּהָ מִן ṣְغִירִי וְכַאנְחִס בְּרַאסִי מְרְתַח וְסַטּ בֶּאֶלְמַלַעَب, כַּאנְقְדַּר נִתְחַכְּם פִי אֶלְקּוּרָה וְנְלַעֵב מַעַּ אֶלְפַרְקַה מְזְיַאן. אֶלְלְעֻבָּה כַּاتְתַּطَلַּב ṣוּרַה, תַּרְכִּיז וְתַקְתִּיק פִּנְפְס אֶלְוַקְת וְהָד אֶשִׁי לִי כַּאִיעְגְ'בְנִי פִיהּ בְּזַאף, וְחַתִּי אֶלְגּ'וּ דִּיַאל אֶתְתַנַافְּס בֵּין אֶלְלַּעּבִין כַּיְחַלִּيك תִּסְתַנְתֵע כֻּל מַרָّة כּוֹנְת פִי וְסַטּ אֶלְמַלַעَب.